بفضل القدرة على الانتقال الفوري؛ لأنه هالقدرة تعني إني أكون قادرة أكون في أي مكان أريده في لحظة ،وأقدر أسافر حول العالم بدون تعب، واستكشف أماكن جديدة بعد أقدر <hesitation> أكون مع الأهل والأصدقاء في أي وقت وأساعدهم إذا كانوا في حاجة، والانتقال الفوري يعني حرية الحركة، وعدم القلق من المسافات.